gott kvöld í þættinum í kvöld ætlum við að fara yfir

Þjóðleikhússins og Borgarleikhússins hina umtöluðu

sem Þjóðleikhúsið setur upp í samstarfi við Vesturport og svo er það Salka Valka Halldórs Laxness í Borgarleikhúsinu Hlín Agnarsdóttir er fjarri góðu gamni en hingað eru komnir góðir

að rýna í þessi verk Bryndís Loftsdóttir á

Vesturports og Þjóðleikhússins Gísli Örn Garðarsson skrifar fer nokkuð frjálslega með frumgerðina verkið er stytt persónum fækkað og svo er

þetta er skemmtileg sýning og það er kannski aðalatriðið þegar maður er að spá í svona fólk myndi fara ég myndi alveg gera það hún byrjar fallega það eru einhverjir töfrar í

alltaf eitthvað

horfa á

kannski megingallinn við sýninguna er að það er ekki unnið alveg nógu vel með leikarana mér finnst stundum vanta einhverja hlustun

eitthvað svona

það er eitthvað eitthvað sem vantar upp á þar þau eru ekki

skila sínu besta og ég hefði unnið meira með leikinn hefði ég verið að leikstýra þessu sjálfur Bryndís hvernig fannst þér

ég var ekkert yfir mig hrifin ég ég er alveg sammála honum með það mér leiddist ekkert og þetta er langt í frá að vera versta sýning sem ég sá á liðnu ári en það hefði mátt vanda miklu betur og leikararnir hefðu mátt njóta textans

miklu miklu betur því Hallgrímur Helgason

er að vinna algjört þrekvirki með nýrri þýðingu sem því miður er kannski höggvið of mikið í og og Gísli setur sig dálítið á stall og þeir skeyta inn

inn í þetta ég hefði kannski viljað fá meira af af gamla Shakespeare

svo mikill hrynjandi í textanum hans Hallgríms hann stuðlar og gerir allt mjög eftir forskrift

samt lifandi

það þetta er klúrt alveg eins og Shakespeare er og mikið konfekt af orðum og orðasamböndum sem leikararnir hefðu átt að njóta svo vel að færa okkur færa áhorfendum sem og að dýpka þeirra karakter ég

leyfir sér rosalega margt með þetta hann hann er að segja okkur eitthvað hann tekur sér svolítið frelsi ég vil miklu frekar sjá það heldur leikritið í heild sinni í mjög hefðbundinni túlkun ég held að þú verðir að gera það í dag ég veit ekki hvort við viljum raunverulega sjá

en það er verið að kasta hugmyndum fram eða leika sér með hugmyndir sem er kannski ekki fylgt til streitu eins og kannski er útvarp Saga og Bjarni bakar kökur og allt

hann er verktaki sem heggur niður tréð hann er verktaki sem fer í stríð fyrir Feneyjar það eru útlendingarnir í

vantaði stríðsmanninn og hann vantaði alla ástæðu til að gera Desdemónu það var einhvern veginn maður trúði aldrei á þeirra samband hvorki að hún hefði nokkra ástæðu til að elska hann svona mikið að hún kastaði

margar góðar hugmyndir í verkinu sem Gísli heldur af stað með en vinnur einhvern veginn ekki nógu vel úr og sjá Nínu Dögg Filippusdóttir klædda eins og eins og starfandi í kynlífsiðnaði hún var

og það var

enginn að bregðast við því hún er umkringd

karlmönnum og það halda allir áfram einhvern veginn og það virkaði ekki það

betra að taka hana nær

þetta er harmleikurinn þetta er engu að síður afskaplega fyndin sýning þeir treysta mjög mikið á kómík kannski of mikið kannski bara það að leikstjórinn er samt ekki að hafa hemil á öllum leikurum það vantar

þetta eins og gerist oft það er mikill fókus á hið sjónræna og heildarmyndina heildarmyndin er rosalega flott að mínu mati fyrir vikið þá snertir ekki jafnmikið við okkur og það ætti að gera nei snerti ekki bara snerti ekki neitt og það voru þarna senur eins og þessi

langar og leiðinlegar samt svolítið skemmtileg sögn í framakonunni sem í rauninni myrðir hamingjusömu húsmóðurina og föðurinn

föðurinn ýmislegt í Óþelló til að velta sér fyrir og fara og sjá góð hugmynd að

sé kona já það er algjörlega rétt en persónusköpunin var ekki rétt við skulum drífa okkur yfir í Borgarleikhúsið þar sem er verið að setja upp Sölku Völku þar er Jana Ross sem gerði Mávinn í fyrra hún gerir

líka ásamt Sölku Guðmundsdóttur og leikstýrir og hér er ekki heldur verið þetta er Salka Valka og það er ekki hægt að setja þetta á svið á þrem tímum og það er miklu sleppt og það eru teknar djarfar og nýjar afstöður hefði átt að gera sex tíma sýningu það

út af leið einhvern veginn það afvegaleiðist finnst mér eftir hlé þegar kemur að seinni bókinni margir þræðir og maður veit ekki alveg hvaða þræði maður er að fylgja og hver það er mikið verið að

sprengja upp fjórða vegginn og leikararnir detta í fara að leika sjálfa sig að setja upp kvikmyndina Sölku Völku og fara þá að pæla í persónum og þetta er á mörgum plönum þetta er leikritið og

þetta eru leikararnir sjálfir sem tala og síðan eru þeir að leika líka þetta

að Steinþór liggur fyrir henni og sér að hún á möguleika að stjórna einhverju í lífinu eða ná stjórn á einhverju að hafa lesið bókina áður

það sé mjög erfitt að sjá þessa sýningu auðvitað alveg hægt og maður skilur hana á sinna hátt en þú færð svo miklu meira út úr því að hafa lesið bókina og þá líka sjá hvernig stjórnendur leikstjórinn og

leikendur eru að vinna á móti bókinni oft er sögumaður að fara með texta og leikararnir eru að gera eitthvað

gjörsamlega gagnstætt í fyrri bókinni er stór hluti sem gengur út á að Salka er í buxum en hún er aldrei í buxum í leikritinu hún er heldur ekki með svona stuttan koll þessar

það er ofsalega skemmtilegt og það er svolítið stuðandi af því að í eðli sínu erum við

oft íhaldssamir og

sætta sig við þetta þú átt ekki fara í leikhúsið

en sögnin samt í sýningunni miðað við bókina það er mikið gert til þess að tengja sýninguna við íslenskan samtíma við sjáum ferðamenn og

takast mér fannst það

þetta er úr bókinni Arnaldur fer út í að vera Guide í lokin

ákveðin sögn í þessu þú gefst upp á hugsjóninni og ferð út í túrisma þetta er

sögn inn í íslenskan samtíma það er svolítið skemmtilegt að draga það fram en kvikmyndir mér fannst spennandi við þessa sviðsetningu er

sem við höfum af leikurunum sem leika mjög vel og eru virkilega flottir þetta er samhæfður leikhópur ég hefði kannski viljað sjá það ganga lengra af því þetta var upprunalega kvikmyndahandrit eða hann hafði hugsað það það tekst oft mjög vel ég er

sammála því og það færir mann nær stundum er maður aðeins ruglaður og maður þarf að velja á

milli ætlar maður

uppi á sviðinu maður þetta er gríðarlega vel leikið og það þarf góðan leik til að það virki bæði á stóru tjaldi og á stóru sviði hvernig stendur hún Þuríður Blær Jóhannsdóttir sig í hlutverki Sölku Völku mér finnst hún mjög flott mér fannst hún gera þetta rosalega vel hún er jarðbundin og hófstillt og

litla stelpan sem lék á frumsýningu

lék hana unga og gerði það mjög vel án þess að vera yfirþyrmandi á nokkurn hátt hún gerði það mjög fallega og svo var ofsalega gaman að sjá bæði eins og Halldóru og ekki hún Halldóra hún er stórglæsileg kona en hún leikur flónsku Sigurlínu svo svo vel

heimsku hvernig hún er og og sama með Hilmi Snæ sem á að vera stórskorinn og bólugrafinn og hrjúfur

landsins en niðurstaðan þá er þetta velheppnuð sýning hún er áhugaverð

verulega áhugaverð hún missir dálítið eftir hlé ég myndi segja að megingallinn er þrátt fyrir að allir leikarar standi sig virkilega vel hún nær góðum performans úr fólki með karakter Sölku hann týnist svolítið í þessu er ekki dregin upp nógu skýr og sterk mynd af henni það er ekki út af leiknum heldur einhverju í handritinu það er

nógu mikill fókus á það maður saknar þess svolítið gerum það að lokaorðum kærar þakkir fyrir komuna Bryndís Loftsdóttir og Snæbjörn Brynjarsson gott kvöld er ofbeldi alltaf skýrt og greinilegt eða getur það hreinlega snúist um ólíka upplifun þessi eldfima spurning er hryggjarstykki í leikritinu

gott fólk sem verður frumsýnt í Þjóðleikhúsinu á föstudag og byggir að hluta á raunverulegum

atburðum við litum á æfingu á dögunum gott fólk byggir á samnefndri skáldsögu Vals

í verkinu segir frá tveimur elskendum en eftir að leiðir þeirra skilja hefur konan samband við manninn og sakar hann um að hafa beitt sig kynferðisofbeldi þetta þetta eru þessir tveir flekar sem eru að gliðna í sundur

það skiptir engu máli hvað við gerum af því sambandið mun alltaf rífa okkur í sundur og það

er hið ofbeldisfulla eðli þess nokkru síðar þá sendir hún honum bréf þar sem hún ásakar hann um að hafa beitt sig ofbeldi meðan á sambandinu stóð leggur til að þau fari gegnum

sem gengur út á að hann taki ábyrgð á því ofbeldi sem hann beitir hana utan

dómstóla þetta er samfélagslegt úrræði í svona ofbeldismálum og um það hvernig spilast úr því úr þessu ferli og þeirra samskiptum og hvað gerist þegar samfélagið kemur

inn í svona mál eða inn í svona ferli við höfum ólíkar langanir já það er rétt

fara ekki alltaf saman nei til þess að fá útrás fyrir þessar langanir þá þarf annar

eftir oft þvert á eigin vilja og sá hinn sami þarf þá að þola yfirgang þess sem hann elskar

sem mér finnst kannski áhugavert í efninu eru eru þessi gráu svæði í samskiptum og í nánum samböndum sem við eigum svo rosalega erfitt með að tala um hlutir sem eru ekki beint engum er nauðgað það er ekkert sem við skilgreinum sem ofbeldi skýrt ofbeldi heldur þessi gráu svæði andlegt ofbeldi niðurlægingar þvinganir hvernig við upplifum hlutina hvernig

sem

ekki meint sem ofbeldi en þú upplifir það þannig

þessi hugmynd hver

hefur vald yfir upplifuninni

og skilgreining á hlutum í samböndum þetta er eldfimt málefni ekki síst í ljósi þess að bók Vals vísaði í raunverulegt málefni sem rataði í fjölmiðla una tekur fram að verkið fjalli þó ekki um það mál sem slíkt það sem mér finnst ég reyna að gera er að takast á við þetta málefni þessar aðstæður því að ég held að að í öllum

grá svæði allir hafa einhver mörk og fólk fer óafvitandi yfir mörk annarra annarra á ofbeldisfullan hátt það er einhvers konar línudans og það er það sem mér finnst áhugavert algjörlega burtséð frá þessu máli sem Valur byggir sína bók á sýnum aldrei ofbeldi heldur bara frásagnir af því þú þú færð aldrei að sjá neitt þú bara heyrir frásögnina þannig getum við farið inn í umræðuna um upplifunina þar sem upplifun er alltaf frásögn af einhverju minningar eru frásögn maður getur endurskilgreint eigin minningar í samhengi við nýjar minningar það er kannski gegnum það sem við reynum að takast að taka allt í burtu sem sem býður þér upp á lestur af því

það skiptir ekki máli

sem skiptir máli er það sem þau segja og gera af því það getur verið hver sem er en ef konan segir nei

hluti af því sem Valur er

gera í bókinni gefa gerendum rödd í sjálfu sér sem er ekki

heldur einhvers konar sjálfsskoðun í samhengi við það að vera sakaður um að hafa beitt andlegu ofbeldi og líkamlegu ofbeldi sem er líka

konan notast við andlegan fantaskap í samskiptum sínum við karlmenn en við beitum augljósara og heiðarlegra ofbeldi þess vegna eru ástarsambönd þess má geta að útvarpsleikhúsið og Rás eins hefur unnið þriggja þátta

og fleira sem fjallað er um í sýningunni fyrsti þátturinn verður fluttur laugardaginn fjórtánda janúar en við höldum áfram að ræða við fólk um listaverkin sem breyttu lífi þeirra nú er komið að Bergi Ebba Benediktssyni eitt af þeim listaverkum sem hafði mikil áhrif á líf mitt og breytti því eins og margt annað er je

er meira heldur en tónlist í því það er rosamikil áferð í þessu lagi hann leggur mikið upp úr stíl og

séð í

upptökum af þessu lagi sem er ekki síður gaman að skoða eins og að hlusta á lagið beint af plötunni að flytja þetta það er eins og honum sé mikið í mun á meðan hann er að flytja lagið að ná að snúa sér í einhvern hring af því það er flott tígrisdýr aftan á

loksins innan um einhverjar pottaplöntur þarna verður þetta alveg æðislegt af því þarna sér maður að það eru áhorfendur í salnum og einhver píanóleikari og svo er

stendur þarna og slær einhvern takt þetta er allt einhvern veginn

mér finnst þetta vera algjört listaverk hinna mörgu miðla sjálfur var rosamikið í sjónvarpi á níunda áratugnum oft bara sem gestur tala um málefni líðandi stundar náttúrlega frægur skandall sem vakti athygli um allan heim þegar

var í viðtali og hann settist í sófann við hliðina og sagði þessi frægu orð og

og stimplaði sig inn sem mesta

þegar leið á níunda áratuginn þá var í hugum margra en hann var samt svo elskaður mikið af frönsku þjóðinni að í sjónvarpsþættinum

frá nítján hundruð áttatíu og átta sá þáttastjórnandinn ástæðu til þess að gleðja Gainsbourg gamla svolítið

á svið til þess að taka þetta að við fílum þig og allar þínar ögranir og hneykslismál breyta engu um það og þetta finnst mér bara vera einn svakalegasti skurðarpunktur á

há og lágmenningunni

hvað er hægt að gera í sjónvarpi þetta sýnir dýptina í einhverju samfélagi hvernig fetað spannað þetta mikla svið frá því að vera í lágmenningu og hámenningu og farið svona svakalega inn í inn í þjóðarsál einhvers lands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

þetta segir Hannes Óli Hannes Óli Ágústsson leikari í einleiknum pabbi sem leikhópurinn frumsýnir í Borgarleikhúsinu á föstudag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

mamma og pabbi hafa ákveðið hlutverk næstum því ekki manneskjur

í fyrsta sinn í tívolí með pabba mínum þetta var í Danmörku reyndar ekki Kaupmannahöfn heldur á Jótlandi Álaborg að kanna að þessi hugmynd

að geta framleitt einhverju öðru sjálfi heldur en þínu rétta sjálfi og hvernig þú heldur upp einhverjum feluleik svo

til Danmerkur og vorum í sumarbústað á Jótlandi pabbi er mjög kunnug á Jótlandi

var í skóla þar þegar hún var yngri og fyrir mér var þetta algjör

eitthvað sem kallast á við raunveruleikann þegar manneskja hefur verið í hlutverki allt sitt þú hefur verið þátttakandi í einhvers konar leikrit allt þitt líf ég persónulega

opinn með þetta sjálfur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 það er það er vandasamt að gera þetta rétt finna réttan tón þegar fáfróður við erum búin að læra svo mikið við gerðum fullt af hlutum sem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 að mæta fólki sem

með spurningar eins og við vorum með fyrir ári það er svo skrítið að upplifa það manni finnst það svo heimskulegar spurningar alls konar dýr sem ég hafði hafði bara séð í bíómyndum áður ljón risaeðlur

einn af stóru punktunum í ferlinu og í sýningunni er sá að

pabbi minn höfum aldrei rætt mikið saman á þessum nótum persónulegu nótum

meira á praktískum nótum margra við föður sinn það að spyrja hann út í fullt af hlutum sem ég sjálfur vissi ekki og það var kannski það sem var stærsta skrefið í ferlinu að opna á fullt af hlutum sem ég vissi ekki fullt af sársauka en líka fullt af gleði og náði nánari tengslum við pabba minn tívolí ég man þann dag þá var rosalega heitt í veðri þetta var í júlí

áttatíu og átta pabbi var við hliðina á mér og hún er mjög hávaxin þetta er líka með aðstandendur transfólks það fer oft sorgarferli í gang einhver manneskja sem er búin að vera þarna alla ævi sé

bara horfin þó að manneskja skipti um kyn og það gerist svo mikið í lífi hennar þá er hún að einhverju leyti sama manneskjan

á United leiki þó að hann sé orðinn kona

gerir hluti sem maður hélt að væri kallinn í honum en er bara bara persónuleikinn svona hlutir sem mér finnst gaman að benda á kannski hið hversdagslega líka

fá innsýn inn í manneskjuna sem pabbi minn er það er að einhverju leyti erfitt en það er líka að einhverju leyti rosa frelsandi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 rakst á bók sem fjallaði um tæknibrellur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

upphafi hún gengur út á

mjög stórar glerplötur fyrir framan

eins og viðbót við landslagið eða byggingu sem átti að skjóta og ég heillaðist gjörsamlega af þessu af því þetta var svo einföld

til þess að kalla fram einhvern undraheim

gera tilraun til þess að nota þessa aðferð hérna fyrir þessa sýningu

mála á gler sem ég kem með í sýningarsalinn og tek svo ljósmyndar í gegnum þetta gler á staðnum það er súla inni í miðjum sýningarsalnum

þess að stroka út má út og og í stað

sem er að fölna þannig að við sjáum níu sjónarhorn af þessum blómvendi á sýningunni við sjáum níu ljósmyndir sem eru níu sjónarhorn af sama hlutnum nema hvað hann er að visna þannig er að skoða hvernig hvernig er hægt að nota svona einfaldar brellur til þess að skapa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

málverk er ófullkomið þá gerist eitthvað í heilanum í okkur það myndast eitthvert augnablik þar sem við göngumst við brellunni